Ko kaaƴe ɓurani kam e diine maaje. Ngati maaje mi suusaa ɗum. Mi waawaa ndiyam. Aksida bonɗo ina yaawi heɓaade e nder maayo. Kono noon dow kaaƴe, sa ngabbiri seeɗa seeɗa a yahan haa dow njiimta e leydi, ndaara to woɗɗi. Kadi keɓa henndu welndu, ndu hono mum weeɓaani.